Egypty dado hamaratii hamar hod fedaa dado sun lila hoditi hod ishiane mal guya adun bat laft ishiane masaa hod gudio laf kasa kaa laf tunne laf muk gudio kabdumuu kaban dufun kaban ishiane hidikiyataa kiles ishianne many kasa kaa.